कुत्तु आम समस्या वोन्दि की उमा ज्यादा खुजली वे जांदी, खुजली वे जांदी ता उमा पिस्सू पड़ जांदा चाहे उते नवेलया पर उमा अट्टा पडदा अर उते खासी प्रॉब्लम वोन्दि अर जु उंगा खुट्टा छिन ज़्यादा पांडी से भी उंगा खुट्टा माँ खुजली समस्या वे जांदी भोत फाफड़ा जान वे जान।